Për me bo ni smoothie t’frutave, ish kon mirë me pas <hesitation> pemë t’freskta. <hesitation> nëse don me bo me banane, molla, portokall, mandarina, ose çkado që t’pëlqen. Ato i merr i qëron, i shtin në grryse, i grryn derisa përmbajtja bohet <hesitation> tekstura e smooth-it.